Kua ñe espacio oipota jei oimeyave mbae mbaetiño amotine arakuapeyave ikaviko jeiete ayemboe aja aja, ani oipotavi jei yandeve kiape oata mbae oiyave oimeño jokua mbaeti kia oiporu öiyave jokuae ɨvɨ ipuerevi yande yaja yayapo mbae jokope